So ni a resaake liddi e nder firji hewtai balde jowi ko wonno, so ni e wodi fewdum, bo wala memowo liddi din e nder. ngam non ta resaake liddi maada e nder firjiyel ma tabbitin wala memonowa maa.